རྒྱ་དར་གི་ས་མེད་ ཀོར་ལས་བཞུགས་ནག་ ཐ་རྒྱ་དར་ན་ གཡའ་ཁབ་བཀྲ་ཤིས་གཅིག་ཡོད་འབད། ཐ་ར་མེ་ཤ་ཡར་ཀེར་པོ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་དགོས་འབད། ཨོ་དོ་ཕྱེད་ཀྱི་གཡའ་ཁབ་ར་ར་སི་ར་ར་སོ་སོར་བྱས་ས་མ་གི་ཡའ་ཡིན། ཐ་མང་ཁྱིམ་ཙེར་བ་རྒྱ་དར་ན་ ཁལ་ཁ་དང་བྱེ་མ་ཀཱས་ཐོ་ཞེན་བྱས་དུག་དཀར་ཕྱེ་ནས་ལ་མེགས། ཐ་ནང་ཅེ་དེན་རྒྱལ་ཀུའུ་རོང་གདུག་གི་ན་བལ་ ཨོ་དོ་ཟབ་ག་བདེ་ང་བིཀ་འགྱོད་ ང་རེ་སུ་རང་བདེ་དད་ཀྱེ་ཐོ་གད་རྒྱ་དཀར་ཀྱབ། དེ་ལ་ཨོ་ན་ པོ་བུ་སྐུ་རྐོར་འགྲེས་གཅིང་འབད་མཁྲེག་གཅིང་ཐུ་རགས་གཅིག་ཀྱི་ཁུ་ཤག་གཅིང་དྲགས་བརྒྱ་གག